Manfaat <hesitation> panel surya atau tenaga surya mane supaya <hesitation> bisa nanga wola, nanga doku, nanga daerah mane i tarangi, sebab panel surya mane sebagai alat tenaga pembangkit listrik yang pamarenta ja sediakan supaya <hesitation> masyarakat ngone mane bisa nanga doku de nanga wola mane i tarangi ua i sagautu.